Chikue china, chikue lima, chikue kuexi, <noise> ni yeenchi chikue china naá xi kui'ya wa'a vijli, chikueyuu naá tuku xi wa'a vijli, chikue lima naá tuku xi kui'ya wa'a vijlis.